لتغليف الهدايا بطريقة حلوة وسهلة: شيلي العلامات والأسعار، حطي الهدية في صندوق زين، قصي ورق التغليف أكبر من الصندوق ، لفي الورق حوالين الصندوق وثبتيه بشلوشن، وحطي شريط أو زينة. هالطريقة بتساعدش على تغليف هديتش بشكل أنيق ومرتب.